Tɔ, imɛ mɛ dɔ kpokina ise wa <hesitation> ko ni ise kɔ̄ n di kpo nɛ, ko nipɛrisi n di taava kɔ kucɔ ibɔ̄, ko nipɛrisi n di taava kɔ kucɔ ibɔ̄, kucɔ kɔ̄ nɛrɛ gbɔ rubɔ dɛ kɔ̄ pa ribli, manyi ki ipɛrɛ kɛyi bɔ kɔ̄ cɛnɛ gā kɔ̄ n biya bukata a ribli mɛ ko ni gisi mɛ nwā kɔ̄ pɛ kɔ̄ lidzi lo ko kuma an bɛ swaram ritre mɛ, kɔ̄ pɛ kutu kɔ̄ n sɛlɛ kan za swaram na nɛ. Kuma ko nipɛrisi, agiitā anɔɔ, a zan nsonso di mɛ itsi isi minyɛ mɛ muna ko nipɛrisi, agiitā la a di la zala nso giiti itsi la ma, kuma <hesitation> n dɔɔ aklodzi makaranta adza munɔ wa. Dum gisi kan bɛ ritre mɛ, la zɔrɔ ma lukpɛ kɔ̄ wa. Inɔ saa ki nji dadi ikpokina ise kɔ̄ n di kpo nɛ na.